عشان تسوي ايميل شخصي تروح حق المواقع الي اهيا مخصصة حق انها يعني تعطيك ايميل نفس مثلا ياهو جيميل وبعدين بتسوي انشاء حساب يديد وتختار انه يعني انه ايميل شخصي مب- مب يعني بزنس